علشان اهتم بالنباتات في الاماكن المتغطية اسقيها دايما بانتظام ومش هفرط في الري علشان لو انا فرطت في المية هتغرق وممكن تموت اصلا مني فهحط النباتات في مكان يكون واصل له اضاءة كويسة وهامسح الورق دايما عشان احافظ عليها وعلى نظافتها تكون دايما شكلها متناسق.